Te te telefoniyǝ wǝǝ wɨ lóo konu oturu pɨ le kpii tɨrɛ rɨ mǝrǝ we. Ŋ wɨ wǝj lóo koonu nyo nuŋ awɛ la akpɛɛ, wɨ lóo koonu o turu lä kɛɛ kpii ǝrɨ fɛɛrɛ oturu a ya lóo pwo ŋwɨ oturu nya nya wɛɛlɩ mɨ awɛ.